Izy io moa gny vitsiky agnisan'ny gny biby farany gny mahay mandrindra gny raha. Da mandrindran-draha. Da gny fomba fanaovandreo anazy zany, mandavaky ereo, mandavaky tany eo, asiandreo lavaky aty sy aty sahala amy tunnel io. Da agny ijotsoany sy idirany sy ny tariny. De izy koa amy regny avao koa asiany fitahiriza fasiky na ino izy tiky, ravi-kazo na sakafo manahaky anizay. Na siramamy ampidirindreo agnatin'igny aby. Izy misy mpanjaka vavy, izay gny, ino izy tiky, gny ivotoeran'ny gny raha rehetra, igny gny centre. Da amin'igny aby ereo, magnaraky gny raha rehetra ataondreo.